عشان تسأل عن أجرب مركز شرطة في مكان جديد ممكن تجول يا أستاذ ممكن أسألك على أجرب مركز شرطة من هنا؟ برظه ممكن تجول يعني وين أجرب جسم شرطة من المكان اللي أنا فيه؟ وكمتن لو سمحت ممكن تدلني على أجرب مركز للشرطة؟ أنا ظايع شوي وين أجرب جسم للشرطة؟